Mboju, mbondi, yaare, be hunyaare do joda leddi on, ngedam mabbe duddum ha nder leddi di watta. nder dabbaji mai fere do irta leddi on be jungo ko kosde maadi, fere bo do irta on be hunduko, dum mabbita lawol je dum dingata nastugo dum waala dum danya fu ha nder mai. to ndabbawa mai vurti tefi nyamdu do lora nder ngaska be nyamdu mai yaha nyama nyamna bikkoi ma jum je woni ngaska.